Ngana chikwe katondoo fulala pamaso ngum mswaki nganuumu muswaki pembu moto ngana pembu mioto pigesi tela sufulia njeleke chai ichai ilo nkaeleka iyalangi au ya maziya ngane eleka njanda nzjiku mwii chupa injanda pamesa ngan naandaa it yutumwa so mwitwa akundichi chitafuno chaf visela chipuzi nuwa ngaulipo ngatowale lemfulivia ngana fula manju kusuma nganasuma kipi chipindi chinina tukayo kuvyla kukomela au kusaila au kulima ngata wawela utwele kichakulia chamusanya kati insima chilemba isnwi ngatu wamala utulie tukuli ngatuwalia itufulivia ndala chinono nganalala nzioka ngana zioka nanju kwandicha kulia chama ngusi ngana nde chagulia chama nkunzi nkanda mida ya saa moja engechi ifike saa mbili ingi tiyali iyu tulia ngatwalia ituloli video paka saa tatu au saa nne ngaya fiki saa nne itu yalala